جنوري میاشت د نوې پیل میاشت ده، چیرې چې خلک نوې موخې ټاکي او همدارنګه دنوی کال په هیلو او امیدونو سره پیلېږي دا میاشت سکون، یخني، او د ځان ارامولو وخت ګڼل کېږي. او همدارنګه جنوري ما ته د بدلون، پلان جوړونې او پرمختګ فرصت راکوي چی دا فرصت د کال په پیل کي یعنی جنوری کی پیلیږی